اكيد بقولك ارقام عشؤائيه فكرت فيها رقم تمنتاش، ورقم اربعه ،ورقم عشرين، بتكون النتيجه علي ما اعتقد يعني اثنين واربعين تقريبا يعني علي ما اعتقد